Pa componel un cañu que está a reçumil, alo primeru amus de sabel daóndi vien el hilín-hilín. Endispués, vel si sali más a cuenta de remual el cañu enterizu o de componé-lu con herramientas.